maih ku nain noh main tsá toh muo tsá guacamole nih tsá ni caum éh shiu tsá aih gie shiu tsá la oh.